﻿mini minji ti ɗijji mu ti ku pira yindan ta illi mo an kupina an guto ku illi mun shummo kokko shin munda ɗia ni ka wa fuk kumu kishi shije muni kan shaɓooshon furoo menam minji sham mu ugro furoon mo sha ta ɗiaro koko kurɓe shannar wanni ni pillun washinna mu shufuno nima ugrugo ɓaji ni shebo mandi shin lakiɗiu ta guɗani ɗina e pijo minjire shin na ugurgo da shadu kurbenmo da pillun washina ɗigaro wa kero koko shinaarun ya piddi nin da kero wa shin nar wani ti kuno imo ni ligo kubiili ta guda ni nima kergo shiri nima fiɗugo pando mu kumɓidi mandi la pandi kam shira diyan ti piddi keelanku ɗojji ni ma pengrina nin watu fuɗu mandi mo wajina minji mu an diiji kuli mu penon kande mu shufumu ka kerani ka ɓan mu <hesitation> washin mun da shovani ti fuk mu